O’z adabiyoti bilan jahonda judayam katta o’rin egallagan rus adabiyoti Tolstoy, Pushkin kabi insonlar bilan faxrlana oladi. Rossiyada Qizil maydonga borishni xohlaganlar judayam top- ko’p topiladi. <hesitation> Bundan tashqari Rossiyada vodka juda mashxur ichimlik hisoblanadi.